<noise> Ny karazana fiara haiko a: starex, sprinter, quat-quatre, mitsibushi, Peugeot, <hesitation> deux chevaux, sprinter, ny quat-quatre, Toyota.